أفضل البحر لأن البحر لونه يجيب الراحة والهواء العليل وريحة البحر بعد وصوت الأمواج واللون الأزرق هذا بروحه راحة نفسية وفي ناس أصلا تسافر من مغارب الأرض لمشارقها بس عشان تجوف البحر.